Hoonde go'o, ɗiɗi, tati, nayi, juwi, jeego, jeeɗiɗi, jeetati, jeenayi, sappo, e go'o, e ɗiɗi, sappo e tati, sappo e nayi, sappo e jowi, sappo e jeego, sappo e jeeɗiɗi, sappo e jeetati, sappo e jeenayi, nogas, nogas e go, nogas e ɗiɗi, nogas e tati, nogas e nayi.